غدي نختار نمشي بمتين عام في المستقبل، حيت غدي تكون عندي فرصة باش نشوف التقدم التكنولوجي و العلمي فين غدي يوصل، وكفاش <hesitation> أسلوب الحياة الإنسان غدي تغير، أغدي كون فرصة ليا باش نشوف أشنو حقق الإنسان في مجالات الطب والفضاء و الدكاء الاصطناعى